O ɛh ɛh perosunu yi yara a o se kile, ma marito, ma kile, a o lemu, a o pari ma diefinu